Elongo olya simana. unene ngaa momidhingoloko dhetu olya simana. olya simanena mbela peni? Oshinima shotango omuntu shampa a mona elongo ohaa uvuko iinima monkalamwenyo mbala. ye oha vulu okutsuwa omukumo eta tambula mbala. Omuntu a longwa oha vulu oku kala eeta elunduluko momudhingokolo gwe pamikalo dha yooloka. Omuntu a longwa oha kala ena uukolele ye oha kala ena uuyogoki. Shaashi ngele omuntu okwa ya koskola oha vulu oku mona kutya ngele inadi iyoga nena nenge ngele eihandi vulu oku kala ndiiyoga. olutu lwandje otalu vulu oku kwatwa komikithi ngiini. Inashi fa omuntu ngu inaaya koskola nando omuntu inaa putuka ponkalo yo- yo yoku kala ngeno a mona elongo ndele ota vulu oku kala ashike eli muukwatya we mbono kaa- kee wete ngele okwa puka. ye omudhigu noho. omuntu eli ngawo omudhigu oku kala wa- wemweeta pondondo ndjo ngeno. ndishi paife uuyuni otawu ende tawu humu komeho. ehumokomeho ohali endele pamwe nelongo. omuntu ngele ina longwa ohashi kala oshidhigu a kale a tambulako ehumokomeho. shaashi iinima oyindji yehumokomeho ita kala eyi uvite afa omuntu a ya koskola. afa omuntu ngu a mona elongo Unenene oshinima tashi dhana onkandangala ko- ko tashi kala tashi tashi kala oshaanawa komuntu a longwa mo- momudhingoloko unenene uuyogoki. uukolele. Natango omuntu ngono oha kala ena oompito dhoku mona iiyemo. Shaashi paife nee moshilongo shetu ndishi aantu ohaya futu shiikwatelela kontseyo. ihaya futu shiikwatelela kiilonga ndela ohashi ohashi ohaya futu shiikwatelela kontseyo hyomuntu. Onkene nee elongo momudhingoloko moonkalamwenyo dhetu olya pumbiwa. lya pumbiwa litu etele aantu yena omadhiladhilo taga vulu oku kala ga dhiladhila oshinima oshaanawa komeho. aantu taya vulu oku kala ya shendja omithi iinima yetu yomithigululwakalo mbili yilipo yaana kaayina shoka tayi tu etele uuwanawa washa. Na dhini oku tumba oshiholelwa oshishona tandi vulu oku kala nda gandja ogaashi ashike ngeno kowambo hwiya aantu shampa waadha omuntu inaaya koskola ethimbo ndiya tatu putuka mmagumbo mwiya ngaa inamu putuka. oto adha ashike to kutha okayaha koye mpono ngoye owe ka pupula noonyala ngweye owa tulamo iikulya. ngoye owa lya. Sho to ka tala omuntu ota ehama mepunda. Maara omuntu aya koskola oku shishi owala kutya manga inaandi lila momakayaha muka ondina oku kala nda yoga mo opo ndi vulu oku kala nda lya iinima ya yogoka. Paufupi okutya ashike elongo olya ne- ne- nehumokomeho ohali endele pamwe. lyo pethimbo lyopaife okwa taalela ehumokomeho. ndele ehumokomeho itali yapo ngele kapuna aantu ya longwa.